Kassiq kah pugõvaq umilõ perremehile, sammamuudu, nigu piniq, a nimäq nühkväq hinnäst perremehe seere vasta vai vasta kätt vai, veidükese tõistmuudu, ku piniq. Ja nimäq handa ei lipudaq. Nii et tsipa tõistmuudu ku piniq näütäseq vällä umma säänest hoitmist.